ווען מ'פלאנט א ראוד טריפ איז דא אסאך זאכן וואס מ'דארף קוקן אויף קודם, ווי וויל- ווי וויל מען אנקומען. מ'גייט טאקע פארן באט ווי וויל מען אנקומען. נאכדעם דארף מען די בעסטע וועג וואס די ווילסט דורכפארן אנצוקומען צו די פלאץ, וויפיל געלט ווילסטו צאלן פאר די גאנלע טריפ, פאר די גאנצע געפאראכץ. נעם א וויהיקל, א קאר וואס איז די בעסט, <hesitation> וועלכע טראק, וועלכע זאך דארפסטו האבן. פאק דיינע זאכן, ווי גייסטו מאכן די סטאפס, וועלכע אקטיוויטיס גייט מען טון, און די אלע זאכן דארף מען קוקן פון פארדעם.